Bugum di'isego bunɔ ti ba yi'ira ti switch la, ba san ni ta mɛ yire, ve'e bugum basɛ bini bii ba san ve'e bugum basɛ zi'an, ba ni iŋɛ mɛ ti waya duma la ayima wa'am na figelɛ bugum la ti fu ni di'e zi'an la ti a laŋɛ, ti ayima me kiŋɛ ta dikɛ basɛ zi'an ti fu wan dikɛ <hesitation> zugɔ sɛka ti ba yi'ira ti bɔlepi la ki'isɛ bini, ti bugum la san bɔna ti la laŋɛ. Zugɔ kana wa ti ba ti'isera di la, di ni laba mɛ, zo'e zo'e ni dikɛ iŋɛ la bɔ'ɔ la nuuren koo ba iŋɛ bugum la basɛ zi'an nuuren boi zi'an ti a san kɔ'ɔm ki'ira na, a nyaŋɛ di'e di laŋɛ, fu me san di'e di sige tiŋa, pa'alɛ ti fu laŋɛ di basɛ mɛ bala, ti bugum la wan laŋɛ, fu san le di'e di zom saazuo pa'alɛ ti fu kiŋe bugum la basɛ mɛ bala, ti bugum la wan kiŋe. Di tuni se'em n bala ti fu wan di'isera e ti bugum la ta'am lamesa gee kiisera.